आजकले ज्वो मिठै छिन बण्णीं, तेमां सबसे ज्यादा ज्वो खराब चीज चि, स्वो चि शुगर। मिठ्ठू..मिठ्ठू कुछ भी ह्वे सकद, स्वो कुछ भी मिलावट करी ते तेते इथ्या मिठ्ठू बणें द्योंदन कि स्वो हमरा स्वास्थ्य ते सबसे ज्यादा नुकसान करद। घौर मू कुछ मिठै छिन बणौंणा त गुड़ कु इस्तेमाल किये जौ और खासतौर पर एक गुड़ ह्वंद खजूर कु गुड़, ते गुड़ ते मिलावा आप मिठाई मां। तेकु स्वाद भी सबसे बढ़िया, स्वास्थ्य ते सबसे शानदार और तारीफे तारीफ अलग।